<hesitation> Dite tiàtiàko noho ny kafe satria kafe io misy drôgy agnatiny de koa zatra azy io <hesitation> lasa tafiankin-doha aminazy tsy tafiala fa dite tsisy fiantraikany azonao aminazy fa <hesitation> afaka giahanao amze fotoagna tiàna higiahana azy.